जू भेडिया छन परित्रंत का संतुलन बणे रखण मा महत्वपूर्ण भूमिका निभांदा। इलेकी उ शिकारियों की संख्या थै नियंत्रित करदा। जैसी की जू दूशरी प्रजाति छन ऊकी संख्या भी संतुलित रै साको। जू भेडिये छन ऊक शिकार ज्यादातर कमजोर और बिमार जानवर हूंदा। जैसे की जू स्वस्थ प्रजाति छन।।उ पन्बदी रै साके।